أني نفضل أني نسمع الموسيقى العصريه أكثر لأنها تواكب العصر و تحمس و فيها تنوع في الإيقاعات و الكلمات لتعكس حياتنا اليوميه و المشاعر لقاعدين نعيشوها، الكلاسيكيه زادا عندها طابعها الخاص و تبعث فينا الهدوء <hesitation> أما أني نحس أنو الموسيقى العصريه تعطيك طاقه أكثر و تعبر عن الحاجات لقاعده تصرا توا و زادا المغنين نتاعها مش من جيل قديما فيعرفو تفكيرنا و يفهمونا و يعرفو واش رانا عايشين.